קרעינס זענען גענוצט צו אויפהייבן שווערע זאכן וואס דארפן ארויפגין אויף א הויעכע פלאץ, צום ביישפיל ציגל. מ'הייבט עס אויף פון אונטן און די קרעין קען עס ארויפלייגן אויבן אן טאפ פון א- אויבן פון א בנין ווי ארבעטערס דארפן עס נוצן. <hesitation> ס'קען אויפהייבן שווערע זאכן, ס'קען טראגן שווערע זאכן. ס'גענוצט פאר הויעכע זאכן און שווערע זאכן.